וואס א סטעטעסקויפ ווערט גענוצט פאר. א סטעטעסקויפ איז זאכן וואס אדער א קראנקע שוועסטער אדער א דאקטער נוצט צו אדער קענען הערן וויזוי די <hesitation> וויזוי די הארץ קלאפט, אדער צו קענען הערן די אויף לונגען וויזוי מ'אטעמט. <noise>